आपने अच्छा करते हैं। कि सब्जा आईरो तेरे में कड़क कड़क वाली सब्जा अलग। किठ्या में घाल सुनने नरम नरम वाली अलग। और तीनु का ज़्योंते काई। आपने एक तीनु का ज़्योंते आपने धीम्याज पर सेख ले सुन। आपने तीनु का ज़्योंते काई थाली में गे सुन।